Niŋ safunoo be i bulu, i be kuuroo kela le i ye seneyaa i ye i la feŋolu kuu i ye seneyaa, i ye i diŋolu kuu i ye seneyaa i faŋo ye i kuu i ye seneyaa, i ye i la booloolu joosi i ye seneyaa.